الزراعة، إيه ممكن نزرع طماطم، خيار <hesitation> نزرع هيك ال- الخضروات ياللي تبدأ <noise> تنبت في تلات شهور، في بعض الخضرة يعني تكون سهلة إنباتها، وتكون حتى زراعتها سهلة وتجي في موسم معين، أحيانا تجيك صيف، أحيانا تجيك شتاء، فخضروات.